هو، د ډنمارک یو شمېر ځانګړي دودونه او رواجونه لري. یو له مشهورو یې سانټ هانس ایو دی، چې د جون په درويشتمه، د اوړي تر ټولو اوږدې شپې په مناسبت لمانځل کېږي. په دې شپه کې خلک د ساحلونو یا دښتو ته ځي، لوی اورونه بلوي، موسیقي غږوي، او یو ځای خوشحالۍ کوي. اور د پخوا راهیسې د بدو روحونو د شړلو نښه ګڼل کېږي.